Lafa hanao mofo atrano ao, hokan'izao fanaova azy. Ohatsy mofo akondro: maka tsika lafariny tapohatsika rano haditidity apetraky tsika igny anty vilai boly raiky eo. Asiantsika igny siramamy, asiantsika igny levure simiky, la asiatsika igny fotoa ijanonany eo. La mbola apiantsika avao koa igny koba vary apetraky tsika zay anaty vilia boly raiky aby i abiaby zaye. La apetrakitsika eo la somary saromatsika i apetrakitsika hisy saro eo la mamofy akondro avao koa tsika. Foasantsika ny akondro ila ajoboky tsika antin'io afariny madity iofa vita veo ny afo fa mafana ny menaky anaty viany soba la arotsaky amizay ny mofo igny. Avela ho menamena ho maindomaindo soa igny la tsoay tao amizay, vita ny mofo akondro.